اذا خيروني اكون وحيدة اهلي او يكون عندي عشرين اخ، هختار اني اكون وحيدة اهلي صراحة، <hesitation> عشرين مرة كثير، وفي يومنا ذا مرة صعب انه يحوي بيت عشرين طفل او عشرين شخص يعني بشكل عام، وتكون مسؤولية مرة كبيرة على-على الاباء والامهات يعني بشكل كبير، وكمان تصير كذا مشاكل او ما تقدر توفر لهم نفس المعيشة اللي تكون لطفل وحيد، واحس انه كمان في اصدقاء ممكن يغنون عن الاخوات بشكل كبير.